طارت عصافيرنا الصغيرة في جلب الغابة، وهي مهاجرة. تخيلوا حالهم ضايعين بين الشجر العالي والسمى المغطاة بالسحاب. كانوا خايفين مو عارفين شو يسوون. تتوقعوا بيجدروا يلاجوا طريجهم للبيت ولا لأ؟